han kaserole-la nɛ onni besin mɛna han a han kaserol-la mu oyi sa han dia a han ɓɛ cɛ bu'a abe ho han tu'a mibin oyi sa dio to o vɛ ji a han binna ubiyɛ to hɛ tin'a o ciyonna be doso mi tomu dɛ'i ca buwo ho hɛn be mi cɛna han besin mɛna abe muma nɛ a'o siyan sɛnu a nu'onɲan a nu'onɲan matete <noise>